Maro karazana karazana biscuits misy biscuits mamy vita amin'ny sôkôla, de misy le misy krema; de misy gaufrette: misy gofrette madinika, misy le maventy. De misy koa biscuits mas- ma- masimasina de io misy vita am'frômazy.